Toh ci zu wa ndan san san dan u fyin nwu anu wapan, ku hwe i be nu wapan wa zeinzen juku n wapan, i ba inda i na hwe <hesitation> a nyuru i nu wapan, a nyunu ho’a i ba sunday to saturday, a sunday bena ba nu wapan d an, nyunu wi, a monday be na ba, nyunu dì, <hesitation> tuesday be na ba nyunu fi, wednesday be na ba, zu, thursday be na ba, wo, friday be na ba byi, saturday be na ba, tini be nyunu, tini be nyunu, so kaman inda mhwe a bu i nu wapan ya, i ba <hesitation> nyunu, kaman nuyunu wi That’s nyu sunday hun, a sunday u bya i be wapan kaman bu jin a wapan abya uka, ko indan abu <hesitation> abua i cika na tsa nyu la e nyu <hesitation> nyu bu a wi’a i na ya tan fa, i na ya i ndoaba zenza, i na ya zumunci ba ba zenzai tsamunci ba ba zenza kuma a nyunu di, ji wa be na ba nyunu, nya monday hun i be a nyunu wa ri a ha wa be na ba dan di a bya oi zu ra ai ba na tsa butus <hesitation> a agonati, ko ai wa ba na ya akisin i da hun ba ai ba na ya afon afa wa fonfon a manta tun Ba ai ba na tsaka kyun kyu ya na, ya na a nyunu dia, a nyu’a be na tsa iri <hesitation> twi butso ba na ha so i ba a nyunu zu, bya ka ma i bya zun nyunu zuaì na ba nyunu zu a ci dan a ba zinde na so a nyunu ti, be na tsa ti be na ya a bya twen ba zun a bye ya don be ho twen be ya ho twen be, bye nde hwen, bya kama nyu, wo ai i be a ba na waki be tsaka i nde a nyunu wo nde so dan a nyunu’a waki ko be tsa abu ba tati wa fyia dan be tsa Toh i ba anyunu biu, anyunu biu ci dan a ba, a ba mancouci ko ba ajo ndo ‘ a ba tsaka na ya i tan fa, ci zu ra a ajom wa a ci twenkan ku tsaka na nde nyunu’a ku na ya a a sallah jiji a ku wa a chidon wa ku na ba ku a, so i mbyam sansan anwu ma hwe ku na zin anu wapan jiji ye ba anu wapan atsu wa sansan wa be na zin, pa ku na dan apun, anyutu, aryuz ota i ci bua mbu mikyin u ma do una fyin a nwu A nu wapan ku na gbangban ba wa zinzin so sansan dan anwu ku na zin nu wapan, mbya kam an inda mciya be dan mma na zìn nu wapan ba, be ndem mi bi ib bya na be na byem bu i jiji nu wapan ba sansan ci dan wa ndo na mhwe a nna zin nu wapan, ayom i na zin nu wapan bau, attahm i na zin nu wapan bau, a ba zinzam i na zin nu wapan, a ba ajo ndom i na zin nu wapan ba be, aba ba jom i na zin nu wapan ba be Mbya ci bu a sansan kuma ci bua mbu mikyin wa apa ma ci kuna zin nu wapan, bya kaman yan da mnwe a nyuru i nu wapan hu’a in yim, i ba wi, i ba di, i ba fi, i ba zu, i ba wo, i ba bi, i ba twini twi bi yo nu ci a nyunu saturday hun i nu wapan So a wapan ci a tsu wa ci, ci a dan anwu ma do, kaman nwu wapan ku zin ka tsu ba, di ci bua pan tsini be dan nwu wapan do na zin yi a atsu wapan ba i ci bua pan tsini so nda vo ani iyaye a ba tah’i ba yo’ai i gbagba a nanyi wa a na zin ba bazhin zhin ri ndo’a ndi tsaza ba anwu ma do fya dan kapin ‘a ku yi tsu zun fya dan ku yi anu wapan kapin, ku zin’i nu wapan kapin a har ri ku ya ku ya fo atsu ba fati iya’a so sansan dan anwu ku jonwu ajiya zinyiyi ba tsu wa be mbau ri yo a, atsu wapan Toh kaman inda mdan a, i bya wapan i ba a njunu njunu waiba bau i sati, so i ba nyunu wi, anyunu wi a i na bau dan nyu wa wa’a a chidon a nyua i tsaka na ya ri i be wa wa’a chidon i ya ya wa’a chidon ci nyunu wi i ni bau dan sunday, a mond ay ì na bau dan nyunu di, ci zu wa ndan nyunu di’a a nyunu wa uri tsaka na tsa abu, tsaka na ya be ci zu ra abu tso agonati, a office Ko u tsaka u ma ci anwu a fon fa u tsaka na ya i tan fa u yau ya fonfa <noise> so u mbya a bua tsa a nyunu di na bi i be a nyua i ba bau, i ka ba a nyu fi i na bau dan tuesday a fi a i nu wapan, a fi ci dan u ma mbya dan uri ya ri i dah u ya nani, uya tsabutso wa u nya bu a fintwen.